نحب نبدأ يومي كي بكوباية دافية مثلا حليب وجهوة، ونكون مشغلة موسيقى هيكي صباحية، ونحب نجضي وجت مع روحي جبل ما نبدأ نشتغل، ولا جبل ما نبدأ نجرا.